noy naɗata ta yiɗi mabbitingo email, to lillota amma tartirota, aran fu tawa e gara e nder fogirgrl maɗa. Tawe a da mabbiti matontr e zamalu maɗa ɗi sai tappe a fogitgirgel maɗa ngal binnda create email, so ɗu wari fu sai mema, gmemete email ngel hore maɗa non na ngel suka maɗa na ngel gollirgel maɗa sai mema to an on mo hore maɗa ta memino a yawti, wie ngatta inde maɗa e inde ɗiɗaire jammore maɗa, ta watti non a yauti, sai ngadda inde maɗa. ko wurti yasi sai ngaɗana horema ko ngiɗɗa bawo majjun, mbe biya ngatta tommode maɗa kwal limore maɗa, ta watti limore maɗa fu, sai be miya bilildan ma lambaji e ngam fa un tabbintina ann on jeyi ɗun. bawo be lildi limore un a tawai lomo maɗa <noise>